Bikon ka dosai ikon de, bikon ya dosai inga be'ala mat ala, be'ala mat ala. Musa alindobu, japanejwebona osayankam, mamana oron numa.